Mi piaciunu diversi geniri musicali, ma chiddi ca ascultu chiù spissu sunnu li classici, ‘n particulari nto pirìudu baroccu, ca mi pari assai affascinanti, cu fortepiano. Mi piaci ascultari lu rockky di li anni sittanta, ottanta e nuvanta, e macari quarchi rockky chiù cuntimpuraniu, secunnu l’umuri du jornu e l’ambienti unni mi trovu.